Gima bindagante, fŧafñi ma fmaafi biñaŋ ma ndagante, bari anyo we, fŧafñi fmoon, fŧafñi fmoon fe, fe biloti blote biribú. Biribú bjéŋ wee bilotte fŧafñi fmoon ma. fŧafñi fmoon fembe, undagate a fima, ndi biyaana fŧafñi fmoon fommu, unyaabà fŧafñi fiifi, we wéeti fŧafñi fmoon ma biloti flote a gjoole han fdangí fŧafñe, a feefi biñaŋ ma húrte anyo ma. Fŧafñi fmoon unlotifi boonje, undangatitifi fmaafi unwosite, ndu unwosi liiti ma win yaa ye biléb, win yaaye biboonj, wi ga yaa biñaaf. A fee a fmaa biñaŋ ma uhúrti, a fmaa biñaŋ ma déelte, a fmaa bâɓunti ggít, ñe a ɓunni ggít giinda, fŧafñi fmoon a feefi nyalti ndagí, gonag fŧafñi folla fo, fe gí ye ftaan, bari fŧafñi fmoon fee fi nhiilti gdagí. Mbiiŧanan njali ma bàa nnan ɓanŋ ma nlotifi.